त्क्सिकिन् एउनय् आने मन्से स्पोनिफ्रेअक् एअस्य् सिन् बेदोर् एउनय्, न निमि त्क्सिअ जुन्ग। त्क्सिकिन् ए मोस्त् चोम्मोन्ल्य् एअतेन् मन्से बेदोर्। पे त्क्सिकिन् को बोइबु जये। त्क्सिकिन् को एउनय् नि थकय् जुन्ग। गर्लिच्, ओनिओन् पस्ते पने नने लगन्, न न्गुबो तोमतो पस्ते पने नने लगन् फोर् ग्रव्य्। भिने एउनव् है, जुन्ग चिन्नमोन् लगन्, जिर पोव्देर् लगन्, हल्दि लगन्। भेपुर् को है जुन्ग, पस्ते खलम् गन् एउनय् ने थव्गुदु मव्। निको पस्ते खलम् ने एउनव् दव्कोश् एउनय् नने अरम्। दीप् फ्र्य् खलम् गन्, हिघ् फ्लमे मव्। स्लिचे खलम् नने एउनव्, मन् एसे तेलु नने, अर फ्र्य् खलम् बव्गन्। दीप् फ्र्य् खलम् कव् नने एसे मन् हन्ग् जने एउनव् एसे तेलु सिनह बव्गन्। तेलु नने एगुये, मन् जसे कव कव फो मन्ने जगन्। अलु होदेने, गुसोक्प अलु होदेने है ए।